मुझ पाल्तु जनावरमा यदि मोरे लघिना साप हसे नेमहा हतइ जौ मुझ त नेमहाक नै कदेहु न <hesitation> पाले सकबही। कतउ कि मोर साप देखते डर लगलही देखते मोर जिउवा सिरिङग लगलही। जाही दिनवा मुझ साप देखसही मुइ उअ दिनवा रातभरि सपनेसही र उअ मोर लागि हैन बनल नहिया लगसइ सपावा। सपवा मोर देखतेक तुरून्ते मोर कसनक न कसनक पुरै घिन फेरि लगलही डर फेरि लगलही। दोसर कसनक लगलही। तर नेमहावाके मुइ देखसही, ओकर बनावट देखि लिएर उअ देखते देग्सार । ओकर साङे‌ खेलाइते मन परेवाला। ओकर दतवा कहसइ न र्याबिट दाँत उव मोर देखते रमाइलो । जब मुइ रमाइलो करे सकबही मोर मनवा भुलेतई जौ । उहेसे कहके मुइ मने नेमहावाके नै ओथिया यापन पाले वाला जनावरक रूपमा लेवे सकबही। तर याको त मुइ सपवाक लागि मुइ नाही सकबसु । मोर सपवा <hesitation> मोर से ट्रम नाही मिलतउ । मने खरायोके कदेहु न नेमहावाके मुइ यापन घर पालुवा जनावरमा मुइ जसने घरवाक मन्सावाके माया कर्सही। ओसने फेरि घरपालुवाम <hesitation> घरवामा पाल्बही नेमहावाके फेरि मुझ उतुरे माया देवे सकबाही ।